أول سؤال شو الأشياء اللي تحب تسويها في حياتك اليومية؟ لأن هذا بيعرفني على اهتمامات الشخص، السؤال الثاني هو شو أكبر حلم أو هدف عندك في الحياة؟ هذا السؤال أبل اللي بيوظحلي شو اللي يحرك الشخص يخليه يشتغل ويتعب عشان يوصل وإيش يحب وإيش يكره.